حط المعجون نتاعك في الفرشاة، و <hesitation> و كسّل الفرشاة نتاعك و اقعد تطلع بحركة مستقيمة من الفوق للتحت، من الفوق للتحت. <hesitation> دير و احسب، كل جيهة مثلا الأسنان الأمامية حكهم <hesitation> عشر مرات ولا عشرين مرة. و مبعد روح للأنياب عشرين مرة. و مبعد الضروس عشرين مرة، و <hesitation> عـ حك تاني سنيك مـ <hesitation> من الداخل و حك تاني الـ <hesitation> اللسان و شلّل.